Tere! Ma kõlista teile, selle et mul ei olõq joba kats päivä kotoh vett olnuq. Midä ma nigu tegemä piäsiq? Vett ei tulõq kraanist, <hesitation> siin nälgümiq, siin ei saaq mõstaq hinnäst. Mis toimus?